Nako ngoji mane, inomo yang paling to magae manege inomo yang wa sakai matengo. Manege wa o daging sapi de kabingi, sabab daging sapi de kabingi manege wa tugala pasar ika ma ijanga i hali, aje mau wa ojomo daging manege harus wa tugala kotaka ika, kalu wa tugala doku toma doku wa make ua, manege.